Boira, boi i'to ina'o takilngar nai fanora tarus talikangar mo tamatakut tita loka mo inau boi i'te memang tafitau latela masingat tewi nini karkar te latela, tawei nin tana teu te masingat loka mo baru ia kamau bei magei. Fitauk fitau ira biasa natagi nacungkil na suan karik nini tana latela nagadik la taru me nini kal kal teteu fanda ira, kal kal'a juga fanda boh kau bei kalkal'i me kuat magei waluk paki karabar ita nalompat me jat'tei nacakar wo tanara nafai, nafaik tanara malalaman namasuk'i bo mo nakarat num fitauk sa'te loka mo <hesitation> taruse me dak niur <hesitation> ibiadap tuku loka mo takilangar maslanya todi nai'i jt'tei tamau tei magei todi jat'tei lttela tamakin kita imo. Tarus <hesitation> mau beimagei <hesitation> i'kan nafitra malu lira kejadian wekan loka nafitara mancia, mancia datagi nerei esi bira kau modi peda te latela nalela kau <hesitation> nakarat tutu mancia si dababaririt weka wekan'a loka wida dada tu pedai dlat sala mosan sifun trus susa sa walu ira me nalela kita tafalaru ta saka kai jat'tei magei susarasa walu lira. nai naka nancur kita wara il'loka <hesitation> tarus me manara walu waira, waira i'kan kita yang bisa nini anak nini tamang tamang latela kan talenga-lenga tasosou nawa ar ta sosou talenga-lenga tapi biasa ar'i wida waira wo jadi sa'ti guk waira wida'i mancia daka tapi coma ma rapat bo kau ruk tei wai'ikan na mengendap nai'a ar ar kidir tarus nasuit nawolomin taruk sampe tei, jadi tiba-tib me kua sou langa-lenga fanda ira oh gawagwan inasomok kau loka naka kau langsung. <hesitation> waira sate tarus boira tekis'a walu tekis, tekis'i bisa mancia dafara ira <hesitation> dei ngisik' sebi, tapi kalo wida ira me liar kita tagi narei esi taroka pas tura, <hesitation> narei esi nata kau dakuk nawei waul ira oh kau dagi kalo kau kilangar pakipaki tei le dagi cuma suman nabolomin ingatatan loka na makanya mami orangtutu si dakuk nai kami dagi esi ira ipali topo te paki latalate ata lumumu si asupai narei esi me tekis nawei waul fanda i'kan nasomuki nasomuk ilumura fua ilumu i'la jadi pas nasomuk naka;i topi telatela ata iulumu i'falabon. Tarus la manla walu sikara, sikara' wida mancia damau dajaga. <hesitation> tapi i'sate sika i'to memang makanya mncia dakuk malu malu kucing'i fanda ira, sukara ira beh biar kau fara'i manlatela tapi binatng'a mo daru numu ikan te ikan matamatak te dou me ikan sisirara uh inaroka sampe nakasihabisi ime kau dalam kadan witil'a ira boh, makanya <hesitation> nimanawou naka i'ste tarus kau farafarai loka guani fanga te maranrani te garan te tapi isate natamona nakarik nai nini <hesitation> tompat kinakifit, nai siku suit nai nini ruma ruma, tamoman itefu tamain walu jakau urus sikar'a walu urus ni tamoman'a walu urus ni taira wlu tarus me kaufara' le natagi naka mancia di <hesitation> manuk mamafun ira baru nakoka wa mamafun tama fanda'i kalo naka dawei susa kita walu <hesitation> tarus lawalu. <hesitation> sapira, sapira'i aku tawok me sapira natatagi nawa lalan inatamain, nakaruk nawa lalan do tarus me natagi nerei esi naroka tola mancia di bala tela kan sapi; ikan suka naka yang sukar sukar yang gaga'i yang nabiru biru i;to imak imak ltelai <hesitation> naka nalapis ima-imak tura nini bala mamafin ira babis <hesitation> baru mana ia naka nakruk nasaka naba mancia di karkar isik abis loka mo na jadi isati <hesitation> sapira, tekisa, waira. boira, tarus bibira walu a bibi'ra, bibi'ra juga fanda oh tamakin tei me tatagi tasumbian garan fanda kan nabo galap'a sei naruk tapi natamain nakaruk nawa lalan <hesitation> natamoman. Nawa lalan lomin iboh natamoman nakaruk natamain nakaruk wida sampe namasuk ni manci di ruma naka suat na tamain natamoman nawa mancia di ain, perna kan <hesitation> nasaka nai mancia di ruma ira tutu natamoman natamain nai di buk di latela kan darai bo da pedara lnglung darait'i ni sut latela i'kan ya mancia barang'a harus daganti <noise> imodel si walu lira.